Agar <hesitation> xavfsizligi va sog'lik uchun foydaliligi isbotlangan bo'lsa, <hesitation> sinab ko'rardim. <noise> Lekin men yosh paytimdan <hesitation> tabiiy go'sht iste'mol qilganim uchun <hesitation> men tabiiyni tanlagan bo'lardim.